الناس انواع في ناس بيحبوا الشغل شديد بيحبوا دايما يكونوا مشغولين وبيعملوا في حاجة بغض النظر عن الارباح وبيغض وما بيركزوا مع الحاجة دي المهم انهم هم يكونوا شغالين مجتاهدين وبيكونوا دايما نشيطين شديد وبالعكس في ناس بيحبوا الراحة زي عيونهم ما بيحبوا يشتغلوا ابدا واول ما يلقوا ليه البكفي يومو بيرتاحوا على كده ما بيحبوا يتعبوا نفسهم ابدا فهل مفروض يكون في حدود للكسب؟ بل معقول يعني زول الغنيان مثلا لما يصل حد معين من الغنى ويبقى جلابي مفروض تاني ما يقدر يكسب في ناس بيقولوا كده انا متفق معالراي ده يعني طالما هو الزول شغال وتعبان من حقه يكسب يكسب لانو غيره اختار الراحة طالما هو اختار انه يشقى ويتعب ويكسب يبقى يكسب ومن حق اي زول يحدد له انه كده كفاية عليك ولا لا